די וועג וויאזוי הונטן קאמיוניקירן צווישן איינער די צווייטע איז דורך אפאר וועגן. קודם קענען זיי רעדן דורך ניצן די גוף. ווי צום ביישפיל די וויידל ווען זיי שאקלען עס, די אויערן ווען זיי שאקלען עס, די פנים וועלכע מינע אויסדרוקן זיי מאכן און אויך קענען זיי <hesitation> נוצן די קול צו בילן און מאכן אנדערע מינע קולות צו רעדן.